Iya̱m va̱ n ɗom wuwa ji te mmung. Mmung, mi nəm na ka̱ ìkur, mi jum ka̱ ìkur. Ikur, atak va̱ mi ya ìkur ka̱ te, mi wap ikur, ɓu suk ikur, ìkur i ɓa i rup, ɓu jan ìkur, i ɓa <hesitation> rup, ɓu gbar nkwachi ìkur i ɓa i mar, ikur iyal, mi ɓun ikur, mi ga mi pə́k ìkur, mi pək ikur, mi shem ikur, mi ga mi nyam ikur, mi ɓa mi jum mi nak iso ko, mi lan, atak i tan te mi shak te mi wa. Na mi i wor pa̱ mmung á n ɗom mmung byet ka̱kul iya̱m va̱ mmung i əm ka̱ she izər anəm. Mmung mmaɓu nwuwa, Ko nza̱ ra nggo kang ɓu ya iya̱m nri ka̱t ma iya kang ɗaktak ka̱t. I na ikam-ìz; er na á ɓu. Mmung a byen byet ka̱ "anfani" ka̱ ashe ìzər anəm. Ɓu wa mmung, iyel afu a ɓu, ovan ɓu na mmung uyen a yà pa̱ uyen ka̱ təm ka̱ alum ka̱ a yà pa̱ ayang ji na ku na mmung a na awa te, uyen ta iya ka̱ ɗak ɓu lam ka̱t, iya ka̱ ɗaktak lam ka̱t. "so" n ɗom mmung ji iya̱m va̱ ji mi wa pa̱ kpakkətak. Iya̱m va̱ mi wa pa̱ kpaktak te a ji mung ka̱t. Ivəngva̱ mi nəm ka̱ mi ɓa ko onəm i wa te ivəngta na ya ka̱ rwa pa̱ makmak. Amma mmung ya ká̱ rawa a ro ka̱t. Mmung abyen ka̱ ashe ìzər, ina arwa á ɓu ka̱t mmung ina ikam á ɓu. Mmung inang ndəng igba̱l ɓu ka̱t. Mmung inang ɓu ɓu gaji ka̱t, ka̱kul pa̱ ɓu wa mmung mi wa mmung ko nza̱ awalang nggo te mmami ka̱ ashe nwa mmung.